White colour rungvar vedhungisua amahi. Ingi purity, innocency, simplicity ne kallaru anita berta. <hesitation> I amahi ava pure. Ingi ap muhinu ma avarte isu afa ipoga. Ingi it is often <hesitation> associated with cleanliness and peace mo. Ingi sarindar flek te poi avar hi. Wedding dressate, hospitalate, hen mutu ratanta. Amahi calming effect hi ne ipakata. Ama aminimal ta. Ita inge reflects. <hesitation> light ngo light te. Ingi siam lan. Sense of <hesitation> openness and space siam lan ten. <hesitation> Many cultures white <hesitation> symbolizes new beginnings mo. Ita inge fresh start ta tan. Amang nasa common choice ne. Ingi emptiness le, coldness ti not na puhen avante. Itai coldness ti akane. <hesitation> Ingi vo pialamahian sual na lenian. Iam link na riau ta ian nevetatu. Mipelama son amahi a clear colour of clarity and renewal anipog.